Fandriam-pahaleman̈a zen̈y an̈aty jery vônaloan̈y raha raiky milamin̈y karàha ohatra tan̈y araiky, tsisy raha ratsy tsisy raha ohatra oe olon̈a ndeha an̈afika an-ten̈a na angalatra raha an-ten̈a karàha in̈y. Tsisy jery zen̈y oe andeha atsy an̈ao de mety misy hipopoka na andeha atsy an̈ao de misy olo andeha angalatra an-ten̈a.